Ave, la unidá mundial es un ideal que devi de sel pressiguíu, dau que la umanidá comparti un sinu común. Alogu es verdá que la variança i las deferencias dentri colturas, nacionis i enteressis son de más de grandis pa reballá-las. La verdá es que la unidá mundial no senifica que to tenga que sel del mesmu, sino que la juntaera de deferentis que trebajan juntus pa ojetivus comunis ancançal. La calavoración entrenacional, el diálogu i el respetu mutu son sencialis pa avançal pala unidá mundial assinque, pol equilibriu!